छनद अर् जुन्दु चुल्तुरे होइ, चुल्तुरे देन् एक हतर् मने स्पोर्त्स् होच्केय्, छनद अर् जुन्दु नतिओनल् विन्तेर् स्पोर्त्स् होइ। होच्केय्, जुन्दु इचे होच्केय् बिरि होइ, छनद फिर्स्त् जुल्य्, फिर्स्त् जुल्य् हतर् मने फेदेरतिओन्, चोउन्त्र्य् फेदेरतिओन्। मन्ने चेलेब्रते करे प्लुस् खन मप्ले स्य्रुप् झुन्तु चोइ। थके रहेते छेस्से चुर्द् ओर् ग्रव्य् खके।